Ma përpara kisha pi kafe se sa çaj. <hesitation> kafe pi non stop, unë vi prej ni kulture t’kafeve, krejt jemi rrit nëpër kafe edhe muj m’i pi deri 4-5 kafe n’ditë. çajin e kisha pi kur jom smut ose kur kom nevojë. Kafja osht njo ndër pijet ma t’shishme që i përshtatet qiellzës tem edhe trupit tem mas shumti.